<noise> Laha hanamboatsy hany maro loko zay manko da fa magn ety ny hany misy loko isan-karazany aby, ohatsy: <noise> ny hena mena (gny Aomby, gny Kisoa asia, gny hena fotsy <noise> gny akoho, gny ganagana asia, asia légume maintso manahaky an'izay gny tongolo, gny Poirrot), asia gny légume mena (manahaky an'izay ny karoty, <noise> da asia voakazo avao koa (voakazo fotsy <noise> ohatsy ny Corosoly, da mba asia avao koa <noise> ny hany gâteau mba atao loko mavomavo <noise> ohatsy, <noise> gâteau au chocolat. <noise> Izay gny maha fety azy, da amin'izay maroloko gny hany hanitegna hita ambony latabatsy egny. <noise>